Kodi nuu yuú nuun io lavadero kodi yuaa kuja ki'ina yute te yuunka kuja lavarna do'o ndi'i nama tedi niiku'u ja tedi ndiukuna nuundeku in yuú tedi yuaá kuja katakana doó kuenda ja nayi'ichixi te ka usarnaxi.